Voi a nombral las que suelu usal yo pa cozinal: cravu, tomillu, romeru, nues moscada, cardamomu, albeaca, jengibri, mostaza en polvu i, últimamenti, l'echu curry al pollinu. Quandu lo estoi guisandu, coju una cucharaína de polvu de curry i le da un sabol mu ricu. Hazi pocu vi nel supermercau una especia que no suelu usal, la cebolla en polvu, peru de seguru que prontu la compru pa vel cómu sabi la comía con essu. El arti de coziná con especias me lo enseñó el mi pairi, que hue cozineru ena mili i aprendió muchu de cozina. Con qualquiel alimentu te hazia una güena comía o un güen guisu. Agora dizi la mi mairi que ya no cozina bien, peru yo no piensu lo mesmu. Tienin dambus un güertinu ondi siembran especias pa cozinal, essu es una suerti. Pos a mí las especis que más me cumprin sonin las que se gastan pala mi tierra, comu'l pimientón dela Vera, l'aurel, el tomillu, l'oriéganu, el cominu, la presta o yervagüena, el perejil, l'albeaca o el cravu. Alogu nel mundu pos ain una tupa d'ellas. Ave sotras que me recuerdi... açafrán, pimienta negra, pimienta branca, la cúrcuma, el cardamomu, la matalaúva, el culantru, la nues moscá, el curri i las guindillas...